Alen ng'alek ap ngokie koo, ipae koo le kakepai, ngipai ngokaik eng' gaa koo anot ndamii chitop kokwee komakokwaa lakini koweksee gaa ingen gaa ingokie. Lakini tai koit chito kwalii akoip koloitii komaii komakongen kaa taa koitita yoe akepai konai yoe kole gaa. Lakini kochetakomii kaa koo ngopa kokwee kowegitos. Koo ngapaa ako kochut timin koikait lagatii koit saitii kokakorotuu kopwa kaa kopakopa kotngwai. Ko alenii ingen ingokie kot olepoo.